Pues më ejt's yë mëkuna'ax atyën kap ejt's dun tëx may nantëmyëdë jayo'yë met'skë, met's tu'u xi'i yë tëx jo'ot ke´ekpë y xi'i yë tëx madyëbë jedun xa'abjë este je tëx plano pues, he ti'i dun myaj tunëp ko'o ti'i dunaj ka'aynë este neby ko'o t'sedyutën o nepko'o madyë dun kë në mëdë pues ya este je mëjk tëx dun je nakpë je du kyëxëk myaj tunëp y ko'o najk ka'anë o ko'o najk ti'i du xë'ëk ka'ayanë pues ya yë tex jo'ot këkpë yë dun kyëxën dun myajtunëp para que jadun je nyë kya axkujëp.